भौत जानवर यमण्यें व्हन्दन ज्वो द्येखी नि सकदन। तेमा जन हम सबसे पलि बात करि सकदन कितलु। कितलु जेते हिन्दी मां केंचुआ ब्वोलदन। दरअसल, कितलु क्या व्हंद, स्वो हमेशा माटा भितर रौंद। त तेते भौत जरूरत नि ह्वोंदि कि तेते क्वे उजलु चेंद। त तेका बाद क्या ह्वंद कि तेते माटा भीतर रौंणे आदत पण जांदि। तनि कुछ जानवर ह्वोंदन, जो गेरा उड्यार मां रौंदन, ज्वो गेरा पाणि मां रौंदन, जूंते बिलकुल भी उजल़े जरूरत नि ह्वोंदि। त यमण्यें जानवर ज्वो ह्वोंदन, सि बिल्कुल भी द्येखी नि सकदन।